Karazagna akôra vita aminà lamba de misy fonon'ôndana, rideau, de fononà fandriàna, misy tonga de drap-m-pandriàna, <hesitation> lambanà latabatra, lamba sotra, misy sembo, <hesitation> blozy, mosora, maro, maro tegna maro.